ايوه <noise> طبعا دراسه الرياضيات ضروريه انها تساعد في تربية الفكر النقدي الرياضيات .تعلمنا كيف نفكر بشكل منطقي نحل مشكلات بطرق منظمه. مش بس في الدراسه لكن في حياتنا اليوميه وجودها اساس قوي ايضا يفتح لنا ابواب كثيره مثل الهندسه والبرمجه هاذا دليل علي فائدتها طبعا.